मोदक मला खूप आवडतात जो खोबऱ्या आणि गोड पासून तयार करतात। पाटोळी ही पातळून खोबरे भरून करतात जी खावपाक खूप रुचिक असते। काजू बर्फी जी काजवाची बारिक पिठो करून केली असते जी माझी खूप आवडेचे असत।